Oke, makanan tradisional yang saya suka sekali dari sa pu daerah. Kitong orang pegunungan ini kitong paling- kitong pu makanan yang tradisional ini memang kitong semua paling suka itu da pe nama itu bakar batu, da pu nama bakar batu. Kalau kebanyakan orang bilang itu barapen. Jadi makanan itu da pu cara masak itu ko buat tungku api besar di bawahnya dasarnya tu ko dasari batu, batu-batu kali ka, batu-batu apa ka, pokoknya batu-batu yang dia punya ukuran itu seperti biasa dong buat di pondasi begitu, pondasi-pondasi rumah, ko tau ka tidak, maksudnya yang tidak terlalu besar juga to, yang di pondasi-pondasi rumah begitu, nah, batu-batu tu da punya ukuran semacam-semacam begitu, itu ko panasi. Nah, itu ko buat dia punya api tu besar, mungkin ko panasi itu bisa sampai tiga puluh sampe sejam, biar dia punya panas itu, dia punya batu itu menyerap panas. Sampe dia punya kayu-kayu semua habis jadi bara trus nanti untuk masaknya tu ko gali kolam- gali kolam, ya secukupnya lah, secukup bahan-bahan yang ko mo masak. Nah, ko gali kolam setelah itu dasar kolam itu ko lapisi dengan daun pisang- lapisi dengan daun pisang, dasar kolamnya itu tong biasa lapisi dengan daun pisang. Setelah daun pisang- nah, setelah daun pisang itu nanti dasarnya itu tong kasi masuk sayur dulu. Biasanya sayurnya itu daun pakis- daun pakis. Abis daun pakis abis itu di atasnya nanti tu daun singkong- daun singkong. Habis daun singkong kalau kitong bilang itu daun petatas lagi. Nah, kalau mungkin bahasa-bahasa biasanya itu daun petatas itu ubi jalar. Jadi, nah, daun petatas ini kitong kasi naik lagi, jadi sayur di bawah. Abis itu di tengahnya tu nanti masukkan daging, babi, ayam. Nah, nanti daging babi, ayam tu tong kasi masuk. Habis kasih masuk abis itu batu. Tutup dengan- tutup dulu, sebelum batu masuk tutup dulu dengan daun pisang lagi. Tutup dengan daun pisang, setelah tutup, batu. Nah, itu baru setengahnya, itu setengah kolom, belum full kolom, itu baru setengah kolom, itu nanti tutup dulu dengan batu lagi. Batu yang sudah dipanasi tu ambil, tutup. Tutup, terus sudut-sudutnya tu lagi ditutup dengan batu, sudut-sudut kolam itu, itu pakai batu panas itu. Tutup, setelah itu, setelah tutup itu, baru nanti di atasnya lagi kasi masuk. Sama lagi, lapisi, kayak tadi lagi, kayak awal. Jadi kitong kasi masuk lagi dari awal. Seperti itu lagi. Nanti di atasnya itu baru daging lagi terus ditutup dengan sayur. Sayur, setelah itu, udah, ditutup lagi dengan daun pisang, abis itu batu lagi masuk, tak-tak-tak-tak kas masuk batu. Batu masuk semua, tutup. Setelah tutup abis itu taro kayu di atas untuk supaya dia punya daun pisang itu tidak <hesitation> tidak terbongkar. Taro kayu di atas. Setelah itu kita biasanya tunggu tu paling cepat itu empat puluh lima menit. Tapi biasanya supaya untuk matangnya merata, dia punya masak itu merata ke dalam, biasanya tong tunggu tu satu jam sampai dua jam biar dia punya masak itu merata, karna yang bagian bawah tu batunya pal-pasti cepat dingin, batunya di bagian bawah, jadi dia harus menyerap panas lagi dari batu yang di atas. Nah, jadi biar dia punya panas itu merata kita biasa tunggu tu satu sampai dua jam. Nah, setelah itu kita buka akan barang itu, barang dia punya- dia punya warna- kalau dia sudah masak itu dia biasanya warnanya bening. Nah, uniknya di sini, kita tidak taruh bumbu, sebelum masak tu tidak taruh bumbu, jadi semua yang di dalam itu rasanya masih tawar. Nah, bumbunya dapat dari mana, nanti kita- kita buat bumbunya tu. Tong buat bumbu, tong tumbuk bumbunya itu, biasanya bumbunya tu tong tumbuk mentah, jadi bumbu tu tong buat mentah, tidak masak tidak ini. Jadi da punya minyak itu minyak alami dari lemak babi itu sendiri, trus da punya minyak itu lagi dari lemak ayam itu. Jadi da punya minyak itu dari situ aja. Jadi kitong tra pake minyak yang biasa minyak-minyak saset, minyak-minyak yang dong jual-jual, trada. Tong biasa pake minyak itu aja. Nah, dari minyak itu tong ambil lemak babi, tong campur- tong campur akan ke <hesitation> dia punya bumbu itu. Jadi nanti <hesitation> keliatannya tuh kayak kitong masak bumbu itu. Nah, jadi tong biasa pakai itu, nah, itu pakai campur- itu nanti pakai campur di makanan itu. Baru tong biasa makan itu, paling uniknya juga tong pu cara makan. Jadi tong pu cara makan tu nanti tong bagi kelompok. Jadi tong bagi kelompok, duduk bikin lingkaran, habis itu hambur daun di bawah, dasarnya hambur daun tong tra pake piring. Nah, setelah itu sudah sayur tinggal ambil hambur ke bawah, daging hambur ke bawah, trus tong tra pake nasi, tong pake ubi yang tadi tong masak. Di dalam itu nanti ada ubi petatas, ada singkong, ada keladi, tong makan itu. Jadi itu sa punya makanan tradisional. Nah, terus ada juga sa suka makanan- itu kalau dari sa punya daerah, dari gunung, kebanyakan kitong orang gunung itu, bukan kebanyakan, semua orang gunung pasti makan itu. Nah, jadi kalo yang dari pantai, yang sa paling suka sekali tradisional di papua itu da pu nama tu ulat sagu. Aduh, ceskon, itu ko ambil di pohon sagu. Pohon sagu yang sudah tumbang trus mungkin tinggal selama berapa tiga sampai satu minggu begitu, dia punya batang sudah mulai busuk, nah, di dalam itu kan biasa ada ulat-ulat itu, nah, ulat-ulat sagu itu, mama, itu ko makan bisa makan mentah, ko bisa bakar, ko bisa goreng. Ih, itu de pu enak itu paling enak sekali. Itu sa pu makanan tradisional yang sa paling suka. Dan tidak lupa pasti papeda ikan kuah kuning.